Resaka colobri zao, anisan’ny vôrogno hely izy, vôrogno hely mitovitovy fody ka raha ka raha fody regny. Fô izy mahembogna mampiavaka azy amy vôrogno hafa re zaigny i, to de <hesitation> mikopakopaka a-akopakopagny be helatranazy, hetsiketsehany mitsiny eh, de mampatanjaka azy zay kôo magname hery azy ih, mampatanjaka azy mampalaky azy m- <hesitation> magnembogna zaigny e. mampalaky azy tônga amy tagny andihagnagny agny eh. De mampatanjaka azy magnome hery azy mitsiny.